Go nə nda dətə sə ndo gwa. a aga gyakə gyakə nda aga tsa. a ga nan do həu ndo həu win da go i nda ya ma bəji a da ma di htu go nau siya go nagər whylya a ga səu gwar go nau siya go dəl na go tsa na haggi ana kwaba kwaba nyi go nau siya təuga go go da nyi nə ndə go nau siya təuga go ulu ranə vanya haggi ni atəwa lagu pam pamel nan ja gwa di nyi na təuga patlə nja o huda sərshishi na o a da na. a patlə nja o huda sətshishi na a burgiya da nda tikə ndə njo kino gəzi nə na sərshishi tsa. aga o vala nyi o gyakəgya nyi amma alema nji dn nya nə ngani o gyakə gyakə nda a da nda zəndə valarə, Ada ndo zəndə valar təuga wo aɗa zondə sə təuga o həbiya ndə gwa wa təuga o həbiya ndə o sə pam paməu təuga go nga həya də nda ma. a kushi gura nja wan da ama dugal gura nja wa vanya bəji vanyi haggu da hu ngha maja təuga dza ga go nau səya təuga nda go dəl nela go tsa na hagi ni go nau səya təuga nda go dəl nda go ləbiya kərngha o sə nda nge gwa gwa nda amma maja a tduga adad awa va nyi bəgi ga a go gəzi va nya sərshishi wa maɗa ngə go va nya sə na tsa, aga goo biya gwa ada go nau biya kadə wan gam mə sə na gwadə a sər tsa na haggi wa nan ja gwa də ko gu aji va nyi pəchi ndo nan ga gəzi təuga ngam ma ngə ma ngə gəzi təuga təuga vala ngha go tsa na vanyi hagg int mada ɗə shili vanya ɓəji, Amma ma nja ada go gəzi təga wa ada go nau tsa na haggi wa ya ən da t-yi ngan tstu ko wi kie patdəu ngani kərnyi patla nja o huda sər shibi na o burgiya da ngan nan ja səvrshishi ngha nda kər nyi amma o vala nyi da o ki vanya bəji pata, ma nge uya patəru ngə fiya o ki ngha njo da ga ndər valaa o ki ngha ngam vanyi bəji patəru njo vala ngha njo fa. abiya ngə ugə o ki ngha ma ɗi ɗo ki ngha ugə gwa o ɗama ngha o ki ngha ma ɗa wur da patəru ɗa o ki ngha patəru o shili o vala ngha njo ɗəmɓiya ugə o ki ngha o da ma’a ui tsəu ugə da o ki nda wa patəru patlə nja o huda sərshishi nja nan aa njo burguya ɗa o gyakə gya nyi ngam vala ɗa oal oaləu a na, a na gyakəgya